اكيد طبعا هفضل ان انا اكون طفل وحيد لان دا هيساعد اهلى ان هما يربونى صح و يصرفوا عليا صح ويهتموا بيا جدا و ميقصروش معايا فى اى حاجه و يجيبولى اى حاجه انا عاوزها و ميكونش فارق معاهم فلوس ولا اى حاجه لان الحياه هتكون احسن لكن لو عندى عشرين اخ الدنيا ساعتها هتكون صعبه و مش هنعرف نعيش كويس وهفقد اهتمام اهلى ليا